eme one aku danong ai <noise> sering donde pande ute mama danong. Pande keta ute wortel sio eme toe tong ute bok situ bo hitu, donde pande nggitu hitu tong gah ai pisa wulang keta's nggo manga di wortel situ di, pisa wulang manga wortel situ itu tong pande wortel situ di nganceng pande apa lite pande kokor pisa menit keta's se nganceng poli itu tong pande rewut lite campur agu agu cie kut agu nggurus sio. Poli itu tong hang ute bok situ ai toe manga ce jogja ute bok situ, ute bok situ warna bakok keta hia sebenar haer kentang sio i, kentang tapi hitu tong hia tong haer pering keta i tapi lembut sio. Poli itu ga gampang nganceng keta pande'n apa hitu. Ce jogja gah ute wortel situ bo ai lako keta nggo tong. Weli ute wortel situ lako agu teman sio, ai nggo teneng one kos tong teneng kat dea poli itu tong ute'r ga ngo weli ket, ai leng kole tadang mai one mai kos kut tempat pika ute situ. Itu tong <hesitation> ai do'r kole toe hanang wortel kole ute situ weli dami tong, nggitu eme nggo tong poli weli'd de wortel situ ga campur kat ute sot poli weli dami nggitu, ai <hesitation> toe ma danga nggo keluar do seng nggitu. Poli hitu tong ga campur ket agu mi sio eme nggo tong apa campur ket agu ruha mi campur ruha nggitu.